<noise> <hesitation> Karazagna palitao zao ai <hesitation> misy palitao leha cuir ai atao kaofa mandeha mamonjy <hesitation> fety mihajahaja na mamonjy <hesitation> raha mihajahaja ohatra hoe mandeha mivavaka de misy koa o palitao leha manifinify <hesitation> fatao kaofa hoe mila magnatao lamba lava tagnagna nefa anao tsy mafana <noise> de misy koa palitao le tegna hoe matevigna be regny mafana be regny de atao kaofa amin'andro mangatsiàka.